<noise> martel ge su cako tora paku ge, ngone jau ene foturu-foturu, rasi ngone cako ena tora toma paku gena foturu-foturu, la paku ge ena masusu tora nao-nau la ena marisi. <noise>